Gne fomba fandrahoa sakafo ma- mahaliana enahy ame kolosain'olo hafa zao: ohatra hoe olo mahandro sakafo ame setroky, ny olo mahandro sakafo atono io avao defa oany, olo mahandro sakafo amigne, amigne lafaoro na cocotte minute. Regny zao mahaliana anahy regny.